لوكان كنت راح نروح نعيش في جزيرا وحدي خمس حوايج نديهم معايا واش ندير معايا؟ ندي معايا التمر باه على الأقل ناكل و ندي معايا بقرا على الأقل <hesitation> نشرب منها الحليب و لوكان تخلى خلاص نذبحها و ندي معايا لما و ندي معايا جمل، و ندي معايا كتاب قرآن فعلى الأقل هاذو كل نعقب بيهم الوقت.